Fransuz madaniyati san'at, moda, gastronomiya va adabiyotda alohida e'tiborga loyiqdir. Parij, san'at va madaniyatning markazi sifatida tanilgan, bu yerda Luvr va Orsay kabi muzeylar mavjud.